Ny fomba fanaovana saosy vinaigrette a alaina ny tongolo, ny voatabia, sakamalaho rahatianao asiana sakamalaho na poavra kely a, dia lomana kelikely eo dia asiana vinaigre sy menaka dia lomana, raha tianao ampiana siramamy kely loa izy mba tsy harikivy loatra dia ampiana siramamy, dia lomana elaela kely dia afangaro avy eo dia azo hohanina amin'izay